ụkụm ma majuṇgọn ma ka waa mo waiz ik, waa mọ waiz ik niweeg waa mọ waiz ik keɗe, ta korom mọn ɗingon, ta kambom mọn kambuṇgon, ta layim nun layiṇgon na, waa mọ waiz igum mon weego tọọm dọọmi milanụ laụno wargo waa yaaz wụla, ko la waa mọ sạan sạana nem, la waamọ eez am nẹm uk la kwali nem, la kwanun nem, ng̣a ɗam na yaaziṇ ṇgaka waa mọ ɗiyo nẹm, ataụ tiɗa nẹm, hai! sa sẹ pọn maka laụnọ wato yaaz wụla yaa? mọ laụṇọm ɗok ka na mọn pod ɗilo yamba mai, nyaan ɗung̣uno npod ɗilo n'kwat ino eez am, tidno kunuṇ na eez amụm ngi yaaz gi sẹlo tondou anaṇgimu n'kwaɗuk yaaz sẹlo tondou ananigmu min yaan wam pidin ɗoon pidin ɗiyo n'yaan swadẹi la mọlnọm ɗok n'kwaɗụk pọ swadi nga pẹẹmọ laụno watọ yaaz wụla hai waa mu waiz igum mon weego, waamo waiz igum mọn weego, waa mọ igum mọn weego pọ nẹẹjom laụ nọ watọ yaaz wula kana an ɗimin nyaan nẹẹezi ṇga pẹẹmọ pụrụ sẹẹram am mam gi nẹga pụrụ sẹẹram mo sụpẹ monde Pẹẹmọ watọ yaaz wụla puru sẹẹra kana tiɗẹi tiga, n'nẹẹn tiɗẹi ụkmọ kana to ɗozi n'ta ini, ta kaba waa mọ la'saara yi ai maki yaan ɗobii kei ɗozi n'ta ini mọ nyaan tạan iki ta kaba waa mo la'saarẹi, yaadụn wụt ki landan k'pọmọ, pẹadaṇ nẹ wun kilandam kpomo hai min kotun kollo ka launo yaago mum ɗok wutan kilandam wọn ɗok hai! ye ye yeee na adi ọksẹla ino yaan wayatọ tama tama wa mọn ɗiyom ɓaanu mon nẹẹgom ṇga na wanọ ɗooni ka mọn on kilandan wọn puwa mum ɓaan yaan gi ank kinẹi kilandam wọn pụwa, mọndụn gi wọn ki pụwadi min wargo on won kipiwadi, kilandam won pụwa fa launọ launom mok dijsẹ kilandam wọn puwạ min yaan gi adiki, min wa ontu ino yaan wayatọ tama ino waiji, uka naṇ in kwadko pọ wayọ sẹẹra min yaan sama poduk ɗil liiz pi min liik pi min wan pidi ken mani, min wa kẹndụn manẹi min sidamụn, nwana ino ki pin wayei la'laụno yaan weez wụtẹn tib taki nga hai anaṇimu uka ak losin gina a pọ panjẹ, anawai ɓarau wụrụdnọ kana losin gi nam, lọsin mi pip anangimu lọsin mu pip ta koro kak onuk ik ta pak anangimu waa onuk wa mo waiz ig ka waamo waiz igi a yaaz la'kẹyẹm, tibi mọ na yaa ɗiji ta mana mana yaa ɗiji, kẹno yaa sabụdsi, mọna pod ɗilo ma yaa anang̣imu yaan yaaz wai na inyaan wayatọ. Isin min lulud ta wuji kum tạre tụgmụ ta mana, mini yaa ɗiji mọ ɗaṇyi min yaa tid rab, min weeg waa mini adi min wobta pọmụm mini ya ɗizi min yaan weei mum yam yaag ɗụl ta agẹi at num la sa yaụ yaụ moɗaṇyi <hesitation> kwanun Puwa mo ɗanyi kwanun serei mo ɗaṇyi kwanun kpomo mọwata tẹṇdam da mana. ṇga pẹẹm anaṇgimu n'min paiɗa pẹẹmo, aṇ sabam aṇ sẹẹram mọ ka yaazi ta kẹb miyem ka wạ npem ki wok kuɗe. ka pimdon gi wok mu minim min kan tọọmum ka ki wok mu mim gan kẹn toom waiz ik no taki a nẹẹ a ila'laụnọ koɗii mo wee waa yile, mo wee waa yile pọn yaag sẹẹgam teeme la'pẹẹndanỵi ɗoonoigo anangimu ɗoongo pẹẹndan ɗa ma yilwaam, ɗama yil waa sẹm ino wai yaa wayim? Ino waiji waa mọ waiz ik ane keɗe nam yamba yaazi na, waa mọ waiz ik a ne keɗe nam yamba yaazi na ta sọrum kobodgo, kan sọr kunuṇ nyaag ɗụman kamnọ ka yọno na indun Lad'mẹrgẹm, pon mana ya mẹrgẹ tar Pọno wa tạad la yili, na nẹ ɗiji npọnụk kọɗim anaṇgimu yilụngọn padsẹm nɗizin gai mbat pidi mbat asibiti mbat so n'kwal kina n'weeg le leem pọn na nee da mana yam yaadụn gi adụk lẹ lẹi ana- wụtẹn kangitoṇ ki poduk padi ngi pondau pidi poduki m'ba neez payinɗai a anaṇgimu ṇga npaiɗa pẹẹmọ a i tạan silipim isin mona taani monoṇ ak pod pada, npaiɗago a i laụnọm isin a kumun sabam mọnnọn ki kumun saba, npaiɗago a i la manon isin rikudsi monon la manọ yaag serus koṇ, npaidago a i waam isin min kantam mọnọn min yaan kanta toom doomi isin mini waamọn jaanam mọnọn waa mọ pii mana niɗɗun sẹ min gi ed kọndọ mọnọn mọ yaa n'ssugdu kọndi n ataku ma ɓa gi edei ino waigọ min gi saan yaụ-yaụ, min gi saan enji, min saa mọɗọ, min saa naṇ waam a masin ɗemin ɗa saagọm n'sawụm tai, anki ɗom min saagọ kondọ min saagọ moɗo min sạago yayau min sạago ɗam waam ṇgayum am masi ne? waa mu waiz igum yọk na tẹi ne? isin min yititi ta ɓer manjẹ uka kaɗna wii watu swad ta kiimu, pon kaɗna wii swad ta kiimu a waam mini yaa nem, pon mọnọn anangimu yadun ap pọ waamọnjaana mọnọn ko non iki waiji mọ ka we muje ki wur- wur ka la molni, kawe muje ki wur- wur ga la molni imu waiji, imu waiji wamon waij igum yam yaagọ ana ine keɗe, mọ nẹka mọn sẹẹru sẹ pudsẹ wuge nkwaɗuk sẹẹrẹm, mọ nẹ ka mọn sẹẹr waa mọ waiz ik pudsẹ wugẹ na kwat sẹẹrim, anki waa monwaiz igi se nam yamba yaazi ta yibọk, a na sẹ nam yamba yaazi a la'liinọ, se nam yamba yaazi a la manọ, sẹ nam mọ yaazi naka miyem ma pọ manọ, se namm mọ yaazi na ka waano tọọmdọmi waanọm isin wuko miga haii̱ waa mọ mụdai yạag weji pọn anaṇgimu an sil an lẹ lẹi sẹ, pẹndaṇ ne ɗizzi ki ile ɗiye ki yooni, ile seri ki yooni waa mọ waiz ik yaa waa mọ waiz igum? a waa mo waiz ig ino a waizi ta pitaije ki sum ụkmọ waa mọ waiz ik ụkụm mọn neengọn ṇga na i kwad serem aṇki yamba losin na mọ na nẹka kan wuge ọksẹ anaṇgimu ɗib-ɗẹeb danọ, mọ na wugar ukse anang̣imu ɗẹẹb dano waa mọ waiz igim ɓẹl na ɗum kwadem a'ne keɗe ki sum ukmo mọ nang neeji nga maga yamba a mum ki onwaa mo waiz ik mum gi tin undokom yamba ka unnoko mum ki tin kwadim mum kitiṇ pudug nam mo sabut waam yam yanakkọm sẹn tulum ṇga waam yam yanangọ a nẹ keɗe na i nabẹim.